Keu ma kin keu in lime kini in lime ya meu lein kunu meu i ku meu sa ku meu i limeri kaad gberah keu yed gberah ina meu ibou keu kururu leekin bagalu ina ong’a ida dan de pat tusa ida mandi seu koole in em keu kpengsela koobagal kunu pin kpengeda manda man ida lin numu keu tu mamero ja kinbeu fogwa kin geu in liya jaindi legeu pa geu sab edda ko in ningma in bob bagalu ga ama za ya boo a boo meu gad ira year keu fog ku-ku kad be teu geu ogeu ko boo gea kunu beu fukunu keu yab beud ta keu yeb ta kaa beud ta koo yerah ko karah <hesitation> gbera beu wuu teu kunu ma gbera lina anda man seng yam dan pin je beun isa beun in unbe se gulum wunse khakin beu bag yera keu kaarah ibeu ped ta beu hta keu yebud ta <hesitation> je da ya bed je ja in linbe kam beura beu ban linme koga ong kam geu beu bobga ja aye geu har ɗo oh beu yebba har kabeu beud yebba zong’a beu kang’a beu za beuro ha rya beu pi teu ong bil gbaarije ina beu li kunu i nmg be sona beu li kunu ha harti ya-ya beu teu doohn ye je beu li karaah keu year in linbe gbaaba li beu sa obe bilu zong beu i obeu tem du ba keu si kona ba gong si koon du.